Zaho aloha tsy hihina hena synthétique zany. Tsy possible. Ah, gn'antsoina hoe hena manko, raha vita boka amy gny biby, raha hozon'ny gny biby, hoditsin'ny gny biby na raha fitôva agnatin'ny gny biby. Na io biby ino na io biby ino. Zay gn'antsona hoe hena. Ka raha namboary agnaty laboratoire zay, tsy mihina anizay aloha zaho.